شوف عشان تعلج لوحة طبعًا أول شي تحتاجه هو المسامير والمطرجة، وحبل أو شماعة عشان اللوحة بعدها بتحدد المكان اللي بت اللي تبي تعلج فيه اللوحة وتجيس المسافة بين المسامير، بعدين تأخذ المطرجة والمسمار وتدجهم في الحيط، وبعدين تعلج الحبل أو الشماعة بالمسامير، وبعدين تعلج اللوحة على الحبل أو على الشماعة.